Kɨ nga me mwen. Nga po rot te nga met pi nyɨ. Pak ce ɓe nga memet kɨ pɨ pi nyi, nga po rot ka nda la bɨ ce mwa ɗi. Pak ce ba rot ko nga me yɨl nyɨ. Pak ce ɓa met sit kɨ bɨ ce mwa, mpì ko nga cɨn mbì cɨn-cɨn fana mwa. Pak ce ɓe nga met sit kɨ mbì kasuwa mwa. Pak ce ɓe nga met tè nga ni sher na mwa gak, kwà nda tòk kɨ mwa. Pak ce ɓe nga met shɨ molna mwa. Te kai nga tong ɓe nga ni molna nyɨ mwa ka. Beri nga met pi molna ɗa mwa ɗii ko nga dɨm nga ni mwa. Pak ce ɓe sher fana mwa ɓe ngɑ te, nga, <hesitation> tong ɓe mu ni shak kɨ sher fana mwa ka, ɓe nga lɨ te, beri nga met kɨ nga da ni sher fana ɗa mwa. Ka ni kam kɨ mwa, ko mwa mwà ni ngan ɓang. Ɓe nga met yɨl ɗa, ko nga dɨm nga mwa. Yɨl nyi ɗi, ɓe nga met kɨ nga dɨm nga ni mwa. Pak ce ɓe nga yal mɨni, ɓe mana ce nyɨ ɗi, ɓe nga met mpìteka dà tok kɨni, ɓe shang shɨk ngan, ɓe nga met ka nda ka mana ɗa. Mpì ye mweni, nyɨ kɨ yiar mwa shɨket-shɨket. Pak ɓa met shɨ sher gha mwa. Pak ɓa met shɨ shɨ ma gha mwa. Pak ɓa met shɨ mol gha mwa. Pak ɓe nga te kai, nga tong ɓe nga cam man kɨ yɨl nyɨ ka. Ɗang gha lɨ te gha man yɨl ɗa ka, ɓe beri gha ma ni yɨl ɗa gak, a ɗa tong dɨ we? Gha ba ma ru ɗi ka. Se gha man gurm ɗang ko gha li te gha met kwa ɗa ni yɨl ɗa ko nɨ man gha ɗɨ. Ɗang la ci ce ɓe nga met. Nga yal nyi ɓe kanda ko ngana pò tòng nyi la ci ce ɓe nga met yɨl nyi, ɓe nga lɨ te kai, beri nga met kas kasuwa ko nga ɗa sit bɨ nyɨ ɗi, ba met kwa nda sit bɨ ce mwa ka yɨl ɗa Ɓe nga jɨ nga cɨn amfani shɨ bɨ ɗa mwa. Kaɗang nga sit bɨ ɗa, ɓe nga met ko nga sit bi kɨy eng bɨ ce ngan ner kɨni, ɓa met kwa da sit mwa ɗɨ. Pak ce ɓe nga mwen gak. Pak ce ɓe nga met kasuwa. Pak ce ɓe nga me yɨl ɗa mwa mpì la kɨ bɨ ce mwa ki terkazɨm ngan ka njà cɨnɨ. Pak ɓe nga met dɨr molna mwa, ko nga da ka mwa. Pak ɓe mì mana ce mwa ɗo ɗi, ɓe nga me yɨl ɗa kwa nda ni ɗɨ. Mpì nga pò tong nyi, nga ya met kɨ yɨl ce ko ye gurm fana mwa ɗi, mpìte kwa nda tok kɨ mwa, ko mwa nga ni kam kɨ mwa, ko mwa mwà ni kam, fana ɓang. la ci ce ɓe nga met shɨ mol nɗe fana mwa. Pak ɓe mol kɨ nde fana mwa ɗi. Pak ce ɓe ko ce ɓe mol gha ce nang gha te, komtak nga po rot kɨ ni fi mɨni, ɓi jli ɗang, ɓe go ɗa kɨ nang ngan ɗo ɗa ɓe ko ra, bi ye nga met mpi kɨni ɗa ɗa ɓe nga met. Ɗang ò ce ɓe nga met gak ko nga dɨm nga ni yɨl ɗa mwa, ka nga ka molna ɗa mwa ɗi, ko nga ni kam kɨ mwa te, a ye wun ɗo nyia! Kam fu ɗo nyia, ɓe nga ni kam kɨ mwa, ɓe nga man te mwa nkam ɓang. Mwa nga da ru ɓe mwa ni kam fana ɓe mwa te, yi jɨ mun a komtak. Kam fi ɗo nyia? Ɓe mwa mwa shang ngan ɓang. Kaɗang ye nga me yɨl ne nga man ka, ɓe nga ra nga ran met kaɓang ma. Mpì ye nga da man we ɗi ko nga to di e? Nga ran met ɗi ka, becos se pɨpi ye nga man ɗang ka nda ru ɗi, ko ye molna mwa mwà ni ngan, ko ngan nga ni mwa ɓang. Mpì ye mu tong, ɓe kɨ lok ɓe mu mwen shɨ shak, ko mu ni shak, ko mù tok ɓang a mwa kɨ Shak pak ɓe magha nyɨ nkwang nyi, pak ɓe magha nyɨ nkwang nyi ɓe met yɨl ɗa kwa da ni nyɨ ɗɨ. To bi le ko mu lok ɓe mu mwen yɨl mwa, mpìteko mu ni shak, ko mu ni kam kɨ shak. Ko mù tòk ɓang a kɨ shak ɗo ɗa. Kaɗang ye magha ɗa karang wu ter bap be gah ni nyɨ ka, ɓe lok ɓe lɨ te, kai, ko nga ter bap nyɨ ɓe nga ni komtak nyɨ ka ɓe me ɗo nga met cɨn kɨnie? To, ɓang ba gyi shal. Nga met kwa nda kat komtak ɗa. Ɓang ba nda kat komtak ɗa nkam ɓang. Ɓang be kɨ ni ngan ɓang ɓe lɨ te, hey komtak ye tong fi, walai nyin yi le ngan aha ɓe, ɓe nga ni yi ka kɨɓut a! To gwa ni nyin gha le ngan nyin yi le ngan ka nga ya nga jɨ te kani yɨ ɗɨ. Pak ɓe mol na ɗa tong, nga tong-tong-tong ɓe nga ni nyɨ ka, ɓe kɨ lok ɓe nyin kɨnɨ jɨ le ngan. Ɓe nga lɨ te, to beri nga me yɨl kɨ mwa kwa nga nimolna ɗa, ko nga tok kɨni ɗo ɗa. Mpi ye manufa kɨ yɨl mu po met ko mu man shak, ko mu ni molnu mwa, ko mu ni mì manu mwa, ko mu tong kɨ mwa. Mpì kaɗang nga <hesitation> po cɨn kɨnɨ a, ɓe mu cɨn a ɓe kɨ shang mun kɨ shak. Kaɗang ya ni mì molgha ka ɗang gha met yɨl ɗa ka ɗa ni nyi, ɓe shang gha. Sher fana mwa, kaɗang nga tong ɗang nga ni mwa ka, ɓa yal nga met yɨl ɗa ka nda ka mwa, ɓe shang ngan. Mpi ye mu mwen a ɓe shang mun, ko mù ni shak ɓe shang mun. Ko mù tok ɓang a mwa kɨ shak, ko mu ni kam kɨ shak, ko mwa mwa, mwa ni kam fana ɓang. Mpì ye mu mwen ner kɨ mwen a, ɓe mu man te rot mùn ɗo ɗa. Kaɗang ye mun kɨ rot kɨ shak ka ɓe nga ran met ka ni mi mana ka. Kaɗang ye ngan kɨ rot mɨ mana ka, mi mana karan ji ki ni ngan kaɓang. Ɗang kaɗang ngan kɨ rotɗɨ Mpɨ̀ yɨl ye mana ɗa ɗi ɓe nga met yɨl ɗa mwa ko nga ni ɗɨ. Pak ce ɓe mana ɗa nyɨ yɨl mbutol, ɗang mun kɨ rot kɨ shak, ɗang yɨar ɗi ɓe nga met ka nda ni nyɨ ɗɨ. Pak ce ɓe lok ɓe mana ɗa jɨ ɓang, ko jɨ ni ngan ɓang, ki ni kam fana ɓang. Kɨ jɨ nan ka, ɓe ngan ɓang nga met ka nɗa ni kam kɨni ɓang. Pak ɓe lok ɓe mana ɗa te hey, nga tong ɓe nga ni komtak ka me ye nga, nyìn kòmtak le ngan aha, me yà ni nyɨ. Pak ce ɓe nang ngan, ɓe nga ma ɗa ni nyɨ. Pak ce ɓe nga na gyi teni nyi kɨ le ngan ɓa ma nda gyi shɨ kena, ka nda kat nyɨ ka yɨl nyɨ ɗɨ. To mu mwen a, ko mu tok ɓang a kɨ shak, ko mu ni kam kɨ shak mwa, ɓe mu tong a ɓe, ɓe rit mùn ko mù cɨnɨ. Kaɗang mu tong ɗang mu pò ni kɨ kam kɨ shak ka, ɓe karan shang mun ka. Mpì ye kaɗang mu met kasuwa, ɓe mu met kù nɗu, mun kɨ mi manan ɗa mwa, ɗo nga lok bà nyàl. Pak ce ɓe mana nyɨ, pak ce ɓe mana nyɨ kwang, ɓe nga met kwa nda ni nyɨ ɗɨ. Nga met kwa nsha ni mwa ɗa, ɓe shang nyɨ. Pak ce ɓe nyɨ le dɨm aha mwa, ɓe nga met ko ɗa yɨl ɗang-e ɓe nyɨ kɨ sɨm kɨnɨ, ɓa met kwà nɗa ni mana ɗa. Nga da ni nyi, ɓe mu tòk ɓang a kɨ shak. Mu tòk ɓang a kɨ mana ɗa ɓe shang ngan sosai. Kuma mana ɗa kɨ shang ngan, kɨ shang nyɨ ɓang, ko mù mùk shak, ko mù tong ko nyɨ shang munɨ. Mpì lokaci ce ɓe nga met ko mbì sit-sit mwa, te nga me sit kɨ bɨ nyɨ, nga me sit kɨ bɨ nyɨ. Ko ngò mwèn kasuwa ɓe nga met ka nda sit bi. Pak ce ɓa yal mɨni ɓe nga met kwang yɨl pwana pwana mwa teni nga ma sit bɨ ɗa, ni bi ka yɨl ɗa mwa rit ɓul ɗel mùnu mɨni. To, ka ɗa wa la bɨ ɗa mwa Ka jɨ kɨni ɓe manufa kɨ met fana yɨl ɗa, ka nɗa ni bɨ ɗa mwa ɗo ɗa. Mpi ka la bɨ ɗa mwa ka njɨ kɨnɨ ka nja sit kɨnɨ. Kaɗang nga ma la bi ka yɨl kɨ go ce mwa rit-rit ka jɨ kɨni ka yɨl fana, ka nja sit kɨni be kɨ rit. Be kaɗang nga cɨn a ɓe shang ngan. Kuma nga met ka nɗa la bɨ ɗa mwa ka nja se nga seyer kɨni, nga sit kɨni ɓe shang shɨk ngan. Mpi ye nɗin ng ng nɗin ter ce mu pe me la kɨ mbì sit mwa. Ntèr ce mu pe met shɨ sher mwa. Nter mu po met shɨ molnu mwa nkù ndu ni mwa ɗɨ. Nɗang ntèr ce mu po met la kɨ mbì sit mwa kù njù sit kɨnɨ. Bi le ko mu mwen kù man yɨl mwa shɨkèt-shɨket ɗo ɗa. Kɨ bi ye le ngan kà me yɨla kɨ nga man ɗo ɗo bɨ ɗa mwa. Mpi ye nga met bɨ ɗa mwa ɓe nga cɨn bɨ ɗa mwa ɓe kɨ bar rit kɨni ngan, ko nga ton ki shang nganɨ. Ka ye mana ɗo nga me ni kɨnie, ɓe kɨ ritɗan ɓang. Ka ye mbì la-la ɗo nga me la kɨnie, ɓe kɨ ritɗan ɓang. Ɓe bi ye le ngan ko nga met yɨla ɗo ɗa, ɓe nga man tè nga me yɨla mpì bi ye ye gak ɗa. Ka ye mpì ye kà met ka nda ni mana ɗa. Ko ce ɓà met ka nda la bɨ ce. Ko ce bà met ka nda la bɨ ce. Ko ce ɓa met ka nda ni molna ɗa. Ko ce ɓa met ka nɗa ni sherna ce. Ko ce ɓa met ka nda ni gyem fana. Pak ɓe gyem fana nyɨ ka yɨl ɗa ɓe nga met ka tok kɨnɨ. Mpi ye kaɗang mu tong, ɓe jep funu mwa ka pi mwa, ɓe mu lok ɓe mu met ku ni mwa. Ɓe bi ye le ko nga me yɨl ɗa mpi kɨni ɗo ɗa, ɓe bi ye nga po lɨ kɨni ɗo ɗa. Ɓe mu mwen a ko mu ni mwa ɗi, ɓe shanngshɨk mun. Kɨ́ shang mun a mpi ko ye mu tong-tōng rot shɨshak ɓe mu mwen dɨr shak ko mu ni